Saung kekanen ma pake popo tii sio wayam peen torosan tange pake popo tu teintu kang u sinari kola waji sendeen waya toro pekeen popo sako wian tonsea ayai sa popo a pamen bekanen wem santangen toro sadap man